عادةً، نحب نوصل مبكرًا لمقابلة الأصدقاء. نحب تكون عندي فرصة للاستعداد ونتحدث مع الآخرين قبل ما يبدأ اللقاء. هذا يساعدني على الاسترخاء ونتجنب الارتباك. لكن إذا حصل تأخير، نحاول نتواصل ونعلمهم. المهم بالنسبة لي هو الالتزام بالمواعيد وخلق جو مريح.